A wia oras udan nya'ai, kedak kedaan sa oras udan jaga jagan ta kesehatan. sa oras udan da kedan ta um pa kuan ta beringus yo- yo. apalagi se rinte, sedangkan kita tu'a sa beringus ma tetekel tobat rumae sa beringus toh, ei meke tekel ta nyaku minelek se tu'a sa sera beringus, sa sera sepunen sera wo endo pe rumae mange aki anu palelean mange mange lumelek wo endo. pe'endon, pa nera kine sumengor na nu ti um nawa wo um beringus si ma dai. tan memang panaun naun memang ti tu ai mo pengelek undam, mange wia si dokter, ta pa mantri, ma teteles undam kedan kedan kowait, sa mo beringus man te ra mange mange ki perorosan ki airmadidi ti tu meles undam. ni tu malewok a malewok um nawa kedak sa ta saki langsung mengelek undam, mengelek undam padahal, ki wenua naan um undam nae tu da lako ne tu'a tan sa kowait beringus tata sepunen coba kua mange man lumelek wo endo pe'ndo ou Wo mawuri ko ku ma madi menom kan pasu pe. tea me ta man un da te pe'ndon <hesitation> sepunti mondol man ta makyang sa ta lumelek wo endo sehat ko ta. jadi nyaku matudu wa matudu wean kita, pe'ndon ta sehat dai tergangu um kesehatan jaga jaga yo apalagi wea oras udan nyai sa toro man ta mererewek pakyang yun to pakyang. karena sa udan ta makyang tleh se punen ko ta. jadi ni tu man paat tudu ku pe'ndon ta sehat, pe kedo um- um sepunen ti tan jaga jaga kesehatan ni tu man.